<hesitation> <noise> lliñ crioll pues ri bkiush lone ish ri bkiush yishe yal nu lliñ sgole ria <hesitation> ri shiit kiash lone lliñ sgol llish <noise> lla nu ra lliñ lats mas sobla lo deë gacne shob te salsa gau beñ a nic gal rsiñane rsela colnadr lone nubuelt colandr chu shiit kiash lone pur <noise> giñega sob deë chic <hesitation> con bkiush a nubuelt ba nu sane chu bets colandre lone ni ñäe nic lleñ ne pe nish rau beñ ne shilo la lliñga eh, lliñ more- lliñ more ruña nic rsela bkiush yish lone chic chu abeces colandr lone <noise> nic rdaune nish sa la gac sic nubuelt riuñne lo yets chuc blagash chu lone medide ne chic siod deë huire rca lliñ sgol re len daiñ re casi lliñ crioll sheta nu ne re <noise> lliñ crioll ni ru <hesitation> asta quiatoni ru ne <noise> sa nac daiñ ñiliu roc ru ra lliñ crioll Nash ne <noise> rleñ nash llaäc ga rleiñ <noise> chic rllane chic rca lliñ lone, <hesitation> junio chin riab nicií, chin riab nicií chic rca lliñga agosto ba biane chi top beñ na mas nubuelt chin nu bkiush las chul chu bkiush las llic lliñ sgolga con te shiit kiash <noise> con <hesitation> bes colandr nic chu loga penish gau beñ ne <noise> che bsia bsia separad nic gua beñ nde bsia rua ne beñ ne con bets giit gau beñ, nde pur lo beñ ni rto roc rca bsiaga <noise> roc rca bsia por <noise> te kilne o tiop kilne rcaa a nes niliu ish sa nac quiatoni sa nac <hesitation> santo tomas roc rca ra bsia roc niliu roc.